<hesitation> chewyi ndye hna, he ga wo zhi ge, he ba wo ze fi nuwna, he ga mu, mudu ynawo kpe gnuatnu, ha wo ze fi nuwna, he ga du wo gumyi, he ga wo ze fi nuwna, ha wo wo de yna wo yna yi kakpe, ha wo de kakpe, he ze fi e nuwna de ha be la tu na hna lo, he ga ze fio, he zhi he ba da shni, zhi ba snu be shna ga jnu nyi, ha shni ha kna fi nuwna futuri lo fi roba shio, he ga fi lo shio, he zhi he ba ɗe, efe zhi ba ri he zhi he de wo shna la tu na kuma, ha nuwna da to fio, ke he ɗe kna e nuwna futuri hna lo he fi e natuo, wa gnuna, wo ga zhi ba da gnuna, he kna wo ezni he ɗe wo wo ɗe kakpe, he lo ze kpe e kpeda, ha wo ga, he ga ga wa ke se, wyango wa wo dyi, wyango ga wo dyi, he zhi he ba kpma he lo inji ge, he zhi ba lo inji ge, inji ga se gi he, inji ga zo se, he ga la he zhi 'pyi ge, he zhi ba zhi pyi ge, he ga pye. Akpikpiri dege be lo fio ha ba tnuya, kuta ga fio nu ha kuta hna tnuya tnuya, ke a ga tuna a dyi, shna he ga tuna he dyi yna, he ga bwa chnimwa de kni, he lo nata ge, he la wo na ke kuo, ha na kpa ha wo tuna, he ga tuna, he ga la tu na bo gbamri, he ga la tu na bo gbari, ha wo zni kpe ze kpe e kpeo, ha wo ze kpe e kakpeo, ke he de nuwna dozhi to fi e kpma kpma, he la wo tu na ke ha eyna wmakna fio, he ga fi magi, ke he fi nu ke he fi jagba, ke he fi aynandye a he fi <hesitation> > alipasa, he ga yna fio lo, ke ha wo budo, ha 'mi fio, ndye he ga snu de gbegbe mi yi, he ga ga snu de mi knyari yi nu, ha fio he ga fio, he zhi he ba budo ke ha yna puo, he ga yna puo ga jnu, chewyi ha be ze wo sari hna kpe e kakpe yna, he ga shni wo h ze fio, ha ze fio, he bu wo do he ga budo ha yna puo to, he ga yna puo to wo ga tuo Wo sh, wo ga tuo wo jnu hari wo la ye nuwna ge, wo zhi ba ye nuwna zni, ha kpeya dye a ye nuwna ke la byi, he ga shni shi, he ga shni shi, he ga gna fi aza ezni, aza ba fi bwari hna lo yna, he ga 'bwe ku zhi he to fi zaza lo, he to fi zaza lo, ga yi a dyi e ba gbma nu, ha to shi ke he yi aza zhi ge a ba dyi, a zhi ba zo dyi, a zhi ba zo dyi, he ga 'bwe ku he la jna he da fi e ba ha kna lo yna.